<noise> bay naꞌ nonga seid ki c̲h̲owná guꞌn kë girasol lëd, seid uꞌn xka xneꞌ minn c̲h̲uꞌnnpnima giaꞌ xc̲h̲aꞌ xc̲h̲aꞌ seid kë girasol lëd gunu c̲h̲owná. <noise>